<noise> Janubiy afrikaga <hesitation> sayohat uchun yengil kiyimlar <hesitation> quyoshdan saqlovchi krem, shlyapa, kamera, shaxsiy gigiyena vositalari, passport va viza, xavfsizlik uchun <hesitation> emlashlar haqida ma'lumot va adapterlar olib boraman. <noise>